मोइ हथ् खन् अस्वल्ति बहिरत् प्रएअहिलु, जने धरक् बजर्र प्रएअहिलु, स्कुल प्रएअहिलु, ओफिस प्रएअहिलु। जने नरन् धरन् जर प्रएअहिलु अरो, दित मोइ कि करो, पोन् पोथोमे पकद जितु सेनतोर् जतके हेतु ही उस्करो। भहिरत्, ही उस्कोइ जित मोइ घरत् हुमम्, घरत् होल पसोले अनिरु जने ब। ब ओफिस प्रएअहिलु, बेक्तुइत् होलो। स्कुल प्रएअहिलु जने बेक्तुइत् होलो, जित जत् होइ, मोइ अको धुनिअ के थोइ। ब घरर् ब मोर्समज् जौ, मोर्समज् जै। देतल् होक्, जने के सबोन् होक्, खेबुअरे धुनिअ के उलै, जोहे सबोन् ने दिथुलो। जोहे धुनिअ के पैस कर्लो। दतो दहि अको कपुर् बसुले, अको हथ् खन्, धुनिअ के सेनतोर् कोइ। मोइ अको बेलेब् बोस्तु बोरो हथ् ने दो, अको जेनि बधरक्। अको बोस्तु बोरो सोबो लगे, तेतिय मोइ कि करो, सेनतोर् तो नोर्मले पकद तखि पेबहर् करो, तरो बरे बरे। देतल् सबोन् जै, वश् च्लोथ्, सनितिजेर् तो अम चोम्फोर्तब्ले बोलो फब मोइ। कोदि है कने, सनितिजेर् तो मोइ, अन्य् तिमे लगत् रहो। एदु कने रहो, जेमो बजर प्रएअहिलु, सनितिजेर् तो बेबहर् करो ब परु जनो, कोदि है सनितिजेर् प्रएअहिलु। अम विजनु मुक्त होइ धितु ब परि।